Hain! Tsy nivolambola iha n'androany tsy hay misy ino sa nisy ino tagny, sa nisaraky amin'ny amatonao koa iha io? Iha ma lafa misaraky amin'ny amatonao zay la hay avao, montsomontso aby tarehinao tsy mivolambola zay aby, karaha olo marary tampoky zao te- iha amin'io.